طوفانی موسم لاری سو تے جے تھے میٹک اُتے۔ تے بریٹے آئیلیاز ہاسو بر دے اتے فنجے تے جبرالا والݨا پیؤئزسوں لوک پیج کٹھے۔ تے لِمِتھ اُتھارے تھس آتھا لالوآز اصلے جی سمجھ آ جائے کہ کی انگلش سیفٹی کوالٹی تے آنکھن توں جتھے ایستھیٹک ترے لائے۔ تے ولیں لنّی اِتھُرول مج تے پیپل لوک تالا حساس ہو لے ج موسم تھنگ جرائج دیکھ کے تے سکیل تے شو اماؤنٹاں لِمِٹ پہ میژرز ووں۔ جے اپواؤں تھے بت مول تھکنتھیہ تھا سے فائن مائنر مرمت پے ہمیں سوز کراتے اَجے بکے فائنلی واضح صرف اک موسمی کٹ لین والا کی کوالٹی سیٹی وے جمع تے بَتلِتھ سانتِینا ئل تھُرجے تے جیڑا افسوس ہے